आप ते अपना खाद्य मा सी मिठू कम कन्न कन्ना का वास्ता कुछ इन्ना उपाय करया चेदिन जमा मीठा पेय पदार्थो सी दुरी खूब पाणी कु सेवन, पाणी मा संतरा नीबू कु सेवन चाय या कॉफी मा चीनी की मात्र बिलकुल कम होइ चेदि।